Maisha, kana miikalie niikalie micha kwakwa nii- nipataa, upate kijo, upate matundu, gherema ikughenja hena mburi tapho nyingi tarina idokea hena miikalie yapho. Ukava mwajuuri ighitwe ukurighite, vana vathome, kindo kicha ivalihie ada shule umalie. Ukishigha chocho she kia ukipate ughire kijo cha kutosha nyumbaa. Ukikaa mndu akaghira kindo chochoshe kiye cha shigha matundu umnike matundu. Ighoho maisha ghakwa mecha na maisha gharaghire matundu kachiva mechagho maana kwa irima i- ghire marithika na nautere mecha. Mira ukampata matundu naa itokana na kathi nchihira me- miri yakwa nchihira kwa thababu nikamiira kathi ta kwea tonji pata matundu, matundu gwachinjingenja emacho mbone nimikalie kware mechaa. Mkao kware thori njicha, vana vakovara thori njicha, vana vako wavae kijo kichaa, chaghire shekia washe wapate. Hiyo ni mioni hiyo miikalie micha enaa naikae yakwa. Na kindo kya njighenja ena mikalia yakwa maisha yawe micha ni ndima ewenichiirwa niokera. Niokere madirisha, niokere milango igho wechisababisha nipate maisha mecha naa vana vakwa vae kijo kicha, nanyi nikindo kichaa. Nilae kindo kichaa vana varae kindokicha, mka arae kindo kicha. Hata kenyiko kwake kindo kichaa henaicho maisha ghakwa kana miikalie yakwa. Njichishigha nikae nihirindima nipate matundu ngenji ngenji hava niikalie hakwa kimacha kinahaghira madirika nauri mengi.